Onré takañunu konrono chindinu yenguo atuu ndude tindun ndute onré, onde nute chi a adekanda, nakuye ndute nda'a kunanu onre kuan kuanu ñayunu kuenta vike yeko'o, endente kueru nuu xhi onre kava'a ndendo nduka kuenta kavanuu chindentanu vee, ye kavanuu kuandute va'a erna kute kueno chi'í ndinuu yichinu.